لو كنت مضطر أكل نوعين من الطعام لبقيه حياتي <hesitation> راح أختار الأرز والدجاج الأرز سهل التحضير ويمشي مع أغلب الأكلات والدجاج غني بالبروتين ممكن أطبخه بعدة طرق كمان هذول النوعين يعطوني طاقة كافية ويخلو طعامي متنوع ولذيذ